Raha soa avao zao koa fidinao tsy mba mifily raha raty zao iha. Laha gnan'ny namanao avao ro omena raty vasa nagnino. <noise>